Xia color yan kuiji ya takuu ini xia'a. ya mia color kuiji ra ika kuya ya ikuu taku xiaa safi kaa ra ya nuninta ya ntuvi kuu mi iku'ka, chi kuiji kavii ntu ra i'i vaxi xiko tami, taku ya xintita koyo taku xiachi'ka ra i'in tuvi kavi vaxi xiko mi ya kooyo, a ta minu ya ntuchi ka'ana xiika ra ita ta ta'xaa mi ita'ka ra ii ntixia tami vaxi xikoa miya ya minu'ka, a taa ii, i'i blusai kua niniyu nia nuju ya kuvai ta xiachi ra un chiña ta'a ini color'a chi ya kuiji kua taxira ntaii ra ya chiña kuvi iniyua, tuku koo ka ko ika tikui xia tanu tikatiaiaka ra i'i najma vaa tukui takatiaia ii viji kai tukatiaia, nitu ta xia xiji nuju lavadero ra xinaka chintui inka sama nuju lavader'ka ra saavi sa chintui mi sama loo'ka ra nia takatiaia, ni tu cepillo koo takatiaia xii ntai takatiaia ra su i'in viji vaa takatiaia ra takaia ra, tanuu ya nitiantia ra kuni kaviyu ya kuntixi kai mi sama looka ra kuvika chi xia ni tiantia vua ra, ta yaka kua yia tukuu ini xia'a mi ya colo kuiji, ta takuu ya taku sava ya kaa vaxi. Ta ita valika taxia xii mi yaka ra i'i ntuvi kavi ta kuiji nuju yosoo'ka ii yaka ra, xii tu i'i libro suva ta xintonina taai ta yia yachi va'a chi na cheje kuna'ka nujui ra xintonina sucuela ra i'i libro, ya tukuu ini xaa vichi <noise> yaa kai chi ta ya xini nuu libro'na takoyoa xiina ra i'in tuvi kavi vaxi cuento ya nujua, ntuvi kavi ñia takani cuento vaxia nujua ra, ta ika kai tana ntivio sucuela ra, a sana saa ko'o tu libro'o yova kaai xokoo chi tanuu nintivi sucuela ra, suvi'ka ya kuiji ku libroka chi xa nisama tikua color mi libro'ka ra, ika nta vichi ra kunii ya koo i'i librooi ya kuiji'ka chi tanaa ya, na taxiina ntaai takaa ra i'in tuvi kavii ya ña kooa xiiyu chi, ika forrar'yia nuu yaka, ya kuvi vaa iniyua chi yaka kua ya tukuu iniyu xa'a taa nixiyo looi ya ntuvi chiña vaxi ya libro kuiji'ka.